कोई भी चीज़ अचानक से हमारे सामने आ जाए और घटना घट जाए, तो हैरान हो जाते हैं। या अगर किसी आदमी से अच्छा उम्मीद रही हो और वह कुछ गलत काम करते हुए दिखे, तो हैरानी होती है कि ऐसा कैसे कर दिया।